Ku ma olõ korgõh tornih vangih, sis ma nakka rüükmä. Sis inemiseq kuuldvaq. Ma röögi, et "Appi! Tulkõq mullõ appi! Laskõq minno vällä siist! Toogõq tulõkistutajaq! Pankõq redeli üles! Toogõq minno siist tornist alla!"